<noise> Ny fitaovagna fôtotro hita amin'ny biskilety: vôlohany ny vatagna izay <hesitation> hitikinagna, ny laroàny izay mampandaiha azy, ny pedaly izay <hesitation> hipedaliavagna azy mba <hesitation> hampiteky azy, ary ny frein zay agnajanonagna azy.